भारत म आऊ दुनिया भर म जो सफेद रंग होएल ओला शांति के प्रतीक माने गाइस है। आऊ साथ ही म भारत के जो झंडा हे यानि की तिरंगा उमा सफेद रंग शांति के ही प्रतीक है।